Mepɛ dɛ me "install software" wɔ mo fone do a mubuei bea a wɔtwe no, ɔyɛ "playstore" na mabɔ "soft <noise> ware " no ne dzin. Ɔba wɔ hɔ ara na mabɔ do na matwɛn dɛ obotwa ne ho na ɔatwe <noise> ewie. Ɔtwe wie ara na mabɔ do na nhyehyɛe a ɔwɔ do a ɔwɔ dɛ medzi no wɔ do biara so mahwɛ mayɛ. <noise> Ɔno ɔnam do motum matwe software no medze ato mo fone no do ma medze edzi mo dwuma.